Nare gana dodor, faraxaina amun bina gat raun pana. Aza bina ga waan diving namatanai nare, gaizi namatanai, ga raxul apa, ita namatanai ka gat amun atsak, la a bina ga izi, a waaling. Sait di roxin ka- kawit na masing awaaling maadi piaat o <hesitation> maadi gigiu. Aza aslam sun naandi zaait, kawit na masing simam. Ka gaat a sak diizi, kawit na va waaling maam pana mun saan, ma aze. Ka gat amun bina ka izi kawit na daxaing o aze. Ga zi apan namatanai. ga raun pizik apaa. Ma ga raamin amun saan. di poxin apan namatanai. amun ze. ze. Ka gaat amun bina. kaizi iriat niu ailan. man nare aza bina ga raaunpizik pana mandak. Ka roxin amun daxaing sina. ma kastam simam sait kavit na di farent masing naandi aling abina sin naandi. kawit na roxin amun saan guna langaring. ma dina piat azeaze. maguna na xaam adu dit piat amun saan ma ze. Ka gat a zait saan amun ailan maadi waan pana. ka izi lawalaau ma mun saan masing a daanim. ma rof ma Amun ianma xulau ma ze. A uran sin naandi kawit na masing simam la bina. Ma ka gaat amun sak di izi la amun bina apan mandak. kawit di rexazing amun saan adu maam ma mun bina simaam, ka roxin amun saan adu nis ma naan, ma naandi kawit ko roxin amun daxaing sina. La raan adu maliu. ka waan. nis ka raamin a maliu, nua o nia. A raan a wana yaai ka zu. a maliu ka waan fanong. Naan aling abina simaam amun nalik. maadi usim o maadi vawaaling amun sak di izi. Masing di kawit na daxaing sin naandi. Ma nia zing masing aza maravas. gar taun la mun bina ma ga raamin adu amun saan maadi gigiu la mun bina simaam. kawit na masing sin naandi. Pana nandi. a kastamsin naandi ma bilip sin naandi kawit na masing siman amun nalik. Ma azat pop ga waan pana ka gaat amun tok ples we kawit na masing simaam. Aza raan. maadi waan itan la za bina. Maadi raamin amun fnalik apaan barak ma ka wizik <hesitation> dit roxin atsak fa waaling sin naandi masing naandi amun lain di laza pop. <hesitation> a za raan maadi waan pan namatanai man barok. A mun lain apan notsi, di roxin a va waaling sin naandi kawit na masing simaam. Ma amaravasing sina fawaaling di piat o di fazei naandi pana, kat masing adu naandi di gaat amun kastam ma ze. ze sin naandi. amun bilif sinaandi. Ma raan di wut ipan notsi. naandi di gaat azat fanganing di yaan masing kawit na masing simam afan amun nalik. A vanganing sinandi ka la waalau simam. Araan maadi waan ita la rof. A rof sait sin naandi kawit na masing simaam. Masing a rof sin naandi kalawalaau. Masing auran sin naandi sait kalawalaau mase. A raan di piat omaadi piat. dina waan lauran. Madi maas pizik la mun buaal. maadi na zangas. maadina zangaas. maadi zangas. kana masing guna zangas ma guna maabus. Masing naandi fakdu naandi masing amun saan. o zangasing simaam kana lawalaau la bina sin naadi. Masing simam, la raan guna wizik, la lauran guna. zangas la pop ka daxa. Gun pe zangas maguna maabus maguna se maguna malolo maze. maze kawit. Guna zangas guna zangas. maguna zangas kanaf guna balas la uran o la bual sunum. o la uran mase. Ma araan di pizik sait apan. Mandak amun fanganing o kastam sin naandi. kawit na masing simaam o masing sina mun notsi o ze. ze. ka lawalaau mase. Masing maam amun zaan maadi dodor wana. ka mo maravasing sina mun sak di wut. dina pe faul pana mun saan. maadi dodor wana. Guna naaf langaring o guna naaf naxaming amun saan maadi dodor wana. Araan maadi. waan. aza raan maadi waan ikula la ailan Ramaraat itaa la bina, maadi wut maadi zuruk a xaleu ma maadi waan la raas. Maadi valaau, valaau la raas, ma araan maadi balas ita la bina, atan la ailan, maadi zuruk amun kaaul simaam, ma maadi rasin la vaal ma maadi. Ka ga amun sak di zi apa la mun bina. Di fawaaling maam, pana mun kagos mamun beg, o zaan simam maadi vazak. La raan maadi balas, ka gaat amun piraan a bina apa lamun bina, di fawaaling maam pana aze, di gigiu ita la bina zina naandi o aze maadi na giu awaaling naandi wana kastam sin naandi o aze maadina giu. Fawaaling naandi pana mun saan di zuruk, ma aze di kanat maadi na izi ma vawaaling naandi. Amun bina fakdul ga dodor wana. amun bina gat raun o taxul wana, faraxain amun sak di izi o amun sak maadi naan faraxain, ka gaat a kastam a maating o ze. la mun bina zin naandi. Ka gaat amun saan, ka gaat a daxaing sina ma ka gaat amun saan ka vak saat, masing a ling a bina sin naandi. A raan di waan o di wizik pana mun kastam o maring naandi maadi <hesitation> naxaam adu amun kastam maze ka masing simaam amun nalik. Ma kawit, a mun, saan o amun gigiving o amun kastam o maze, maze, kawit na roxin amun saan ka roxin a kamising ka- kamasing simaan amun lain itan o di kolim maam amun nalik. Aza pap ga wizik pana ka gaat a bina, ka lawbaau mase, guna wizik pana kaar. Lamur a rot gana vaanong, masing ka stop o ze, lamur guna vazaak amun basket sunumo aze, aze ma guna zangas. A na xare ga waan pana, ka izi itan namatanai, maguna maas pizik la kaar. Lamur guna vanong, guna zangas. Ma nagun zangas, ding milaif la rot lamur la raan labung dina milaif, araan ka panaran dina ramaraat dina zangas karik. So, amun bina kawit na roxin amun, saan ka daxaing, o ka lawalaau kawit. Amun bina. ka gaat amun saan ka naxaam amun saan itiat. Aza raaqn maadi waan la za pop la mandak, maadi waan laza hap ka gaat maaring ma maadi waan. A di kolim azaan a malangan atanmandaak. La raan maadi, waan, maadi izi, a pirana bina initan, o mun maimai, o mun xaalxaal itan mandaak, di vazei maam adu, amun woxina kastam kana waan masing kan, maadina zuruk amun. Vaat maze. maze. ma maadina woxin a umun simaam nanga ma dina vaaf. La raan di vazei maam. maadi zuruk amun vavian maze. amun vaat ma maadi suk aumun. La raan maadi suk aumun. amun fufnalik maadi waan atala poin ma maadi tok pizin amun yarusma mun baar. Amun baar ma yaarus maadi yusim pana umun. Maadi vaaf a bari faraxain amun bar ma amun yaarus. La raan maadi vaaf fanong. maadi woxin uru umun. Azaxai maadi vaaf amun bari. Ma axaxai maadi vaaf amun fanganing. A vanganing maadi yusim a waana yaai. ma maadi vaaf pizin amun fanganing sin amun kaukau ma. Taro maze lamaskana ma mun saksak lamaskana umun. La raan maadi fanong maadi milaif. ma waan panaran kat wut maadi wokim a kastam. Faraxain amun fanganing maadi vaaf pizin. Maadi vaaf pizin amun umun ma maadi wok kastam. la pop sin naandi atan mandaak. Amun bina ga wizik pana. ka gaat azat kastams o ka gaat amun saan di gigiu. kawit na roxin aze. maze ariat se o ta la bina simam. o kawit na roxina kastam o. <hesitation>